bewobe nɛ ma nɛ dure to amɛ se mu we vera lo farine <hesitation> mɛ se duya yi a'a amu dure mibin tomu a farine doso nɛma wara do-ro baduya ɲaman we mu ji wiyo ɲaman we mu ji wo mi ɲaman wara dure ji <hesitation> <hesitation> ho ble ɲaman wara dure ji mu ɲunle san tomu beraso wiɲan a dure mu amu yi wara amu yi ha amu mu mu wiɲan mu wure cure cunu mi